A coltua de l'Italia, no sò se vintiçinque segondi bastian pe dî quarcösa. L'Italia o l'é o paise do mondo ch'o l'à ciù coltua in assoluto. A muxica, dimmo, çentanæ de autoî, a pittua pensæ a-o Giotto, pensæ mia à Michelangelo a scoltua, inta muxica Vivaldi e tutti i operisti, Verdi, Puccini, son talmente tanti no arreiscio manco à parlane. Comonque no, dòppo questo gh'é anche a coltua do çibbo a cuxiña italiaña a l'é unna vea e pròpria arte.